A taka nka ñayivi ña kua'a ye, ye kutu va'ai jna ye jnu ni ī'ī nchikutui te ko ku nda'ii jnu ni ita chivai te ko liña kuva'a-inii, jnu ni ita cho-i, taka ye na kuu lo ña kuva'a-ini taka ñayiviso, lujua ni kuu.